Kilangi, kilangi kwasababu iri ieneo hantu vanii, valangii nivawamema sanaa, ava makabila yingi nivachache sana ndo maana vatumila kilangi kwa. <hesitation>